أحب أحتفل بعيد ميلادي بطريجة بسيطة التجمع صغير مع اللي أحبهم، احيانًا أحب أسافر إذ كان بوجت <hesitation> أجواء حلوة لكن دايمًا أحب الهدوء بدل الحفلات التبيرة.